Muhimmaci kahundima aure asim tanitsitanitsau kile hegabina ko banzihi kogarabasim tanitsita dina ya am manatidabi kinaza nitsatstiya wanti dima aure natlim, tamma nitsatstsiyau kwadikaya halinaza dima banuka timabusu diwa zadika dibutazai ditambe sibu aginasibumwasi, sibadisinahalinaza ka dibilaya tansu katsikatsiyaka dibusi dikinaa tamma katsikatsiyakau dizuwaba hiyusadikanazai dibusu dona wiya, makatsika tsiya dibusi dibikinaza mididatuka ditamba yakajika didimau yinsi dibaiya katsikatsiya munatidabi kinaza ditsigatlilipiya duna aure natlim dimakanatlim lapiya tammawanka, to fabuyawiyu dikinamakwa piyatika kwabatlinka dima bunusu dikaya gancinaki abutlin gan conaki dizaratlin ga conakin sibudiyintsatlim duadimma aureyu adindi kacaba aure, to kwadima tambaya dibulaya katsikatsiyaka kwabunusi ka dulailai adinsu saa dikina am katsikatsiya talimdata makanatlim lapiya, divurka wutlinitlim katsikatsini alapiyewati divurkasiba kirki ganwan halibatlinedimaka tlimmawankau to shikena katsikatsikatlinjidimahambam basakatlinka tlinsinima tlin to yinsi tazama basakatlin. Tatsama sibabam a yinsi mahimci na aure kajika nitazaya yinsi dizabahu subabam ko koazamau mndada fatu waduma munama masiman an mamundi adadafatuwu, koazagam musummau muta hu sujika iyaka citakakajika ganwanka kodina wankai munsimmau azagam ka azamau munsimau mundi bullahu sudivuna wankika munshi da yamun, kojidiwan kojimawankau to mundai munbullahu fadikayau apitla ko apitlamau to fadikaisu jiwanka ko jimawanka fadikaisu, hamba munda ta bullahukaji tansu daidai kato azasuka toshikenan tazamauka dudai mutatabulahu munkiya irin takim munvalahum, munkiya irin takim muvulahum, muzirai munkimunan wuya munbullahu didamatahamba fodata dona namakatuka munta donawanka fadikai sutaza suto falibaiwan tazamu to mundatu munda buuahum, fadadikayau tansudaidai fagatadika yau tamma daidai fagotadika yau tansuma banka fagatadikayau mubulla su tunjika ko azamawa? Tabulla mundadafatu <laughs> taza mau bullam mundidafatu midababama mbullahum yibano jumaika tanuwa ritli fadisanaza munkam munimamun fabullau. Fadatakinau hababahu adammatu efiyecamau to timai mungata buwun mundata cibuhu midabama mikwa maka fatsirahudi muntsiriwun, <hesitation> koazasu ko aamauwa fadika samunbullahu ganwanka famata dikayunuda? Tomunato bullahuwanka tazasu muntlibai tazamau mundadafatu midabama diwanka harmidamata labinahu bafata araka to rayuwa jiwankani.